Lo ta shwee ko kuma we-ta-gun ye yikka ti mina kan ye ti doong wee ye yeƙa kan bangni kan bangni we mini daa ta ye mini weya shigi weei ka aɗo ne weyai shi juk, juk yeƙa tanga bang juk yeƙa keune bang juk yeƙa kaamma sai dai kaammaa ati atuk juk kan bangni dingi kaammaa, kaammaa ti tuk iuƙƙi ka shen kaammaa ti ammoni ta biro kaammaa ye ti ammoni ta biro wee tinna bi kaammaa bang sai jaƙaani tei me ye yinna bi me an bangi ɗiji lo ta shweei a yiru bim maa ye ye shaana ɓuk sai daaɓɓo shii maa kan baangni amma moo shigeni an gbe dandoongi sai kaammaa, kaamma shine mon gbei an bang rai shi shiwon an gubi ti ti ji loo ta shweei ta kaammaa dik ma juk te kaammaa we lauwa gbei ka weji bangni. A do juk ti yuun weyye ti fokim keune ti tuk keune ye kaammaa ti tuƙƙi tenga kaammaa ti tuƙi <hesitation> gurung kaamaaati tuƙi girɓi kaammaa ti tuƙi ɗo wee giika po kaammaa au palauno kaammaa wen jaƙaani pene kaammaa ye ye ti ji jidashi ye ti sheenna ye na wa shigi waaii ka adonom ne yaarai sher ye teƙanoi ma fowonno ya shin yaara ti fokno ma jijiju jaƙaan maa ye ti teu piri she tei maa na wa shigi waim ka doonom ne weyai shi lokati lokati lokat ja ƙaani ye ti shoru lakat laƙaani a ti peru pira waanim maƙa tuƙa jakaani ye goji maa tuƙa jaƙaani jakaani teere ti perui in waru wa nyiƙƙo ƙuƙo nyiƙƙii kɛ yuwa shwiji ta dauƙo mer ta gum ƙiraƙo maa ƙoɗɗinee wanna wa ukkyoko lummo ti ƙuuƙo raa koɗɗinee yuwaro in waru memmen ti nittoƙo ƙuuƙo nittee ta shar lakat jakaani teere in daruƙo in wann ka alau dwong in shaguroƙo ya ƙo yuwa ƙu kɛ tukaa to kɛ yuwa ku koo ta nitto men gbidino mo amma ku sheela ta sharii lakat jakaani teere In nitton kwi in yuurin alau dirang ti kwi de mo yinna bino kaammaa bang tee mo yinna bino kaammaa dok an tat ti sheeno daɓɓ sheenii longku kawai we wilo we-ta-gun ɗaƙani yippo ti wa yiwin ta wa yippo wee dang ka yippo dang maa ka yippo to goom ku sha wesshina sheeno daɓɓo yuwa, daɓɓo a ta waruƙo ka danangum sai sakki yippo ti wa jingro ti wa yippo wee maƙa weja weeƙo ta bi mina to daɓɓo ta waaa yippani ye kɛ wejaa ti ye maƙa lumma foki po weeƙo kpang to a ta iya a ta appo foki ta shhim te we ne peenaa amma mo yeƙa fok ɗing foki ta shiim te we ne penaa amma mo yeƙa fok ɗing foki ding ta kaamma ye, kaamma maa ma fowommu maa ya shim yaarai yaari ma fowunmu ya shini peno shiji shinii wa shigi ka doojum shinii yaarai yaari amma juk, juk ye te mini weya shigi ye pennavo in peelu ƙuuro mina wa tuk won memmen wa tuki wono in watto wono amru daga pindiga ye penna ti zoo won ta juk wo dok in yuuru mere ti yuuru mere in wejuru ar ɓuk te.